طيارة ورقي ga alosa سنة تانية تالتة ابتدائي kolikachi kesa, tesie nassaie ka degerosa toleda ken batar kes grid kir dorog waikerosa ورق log alosa طيارة ga tolida grid kess assarkinae una.